<hesitation> गुना दर्वार पानी मारो है, गुना भूये कोड़ा रो है, ती पानी मारो है, तेरा मां दोरिया मां भी रो है। बाकि मैं दोरियाने देख रही, बाकि जान रो है ती। गुना अक्टो पास न हो सकाई, काई, काई, काई नाओचे, बाकि जान रो है ती। आपणो रांग ते बदली लेई घुधो मोटले से शिखरी आवी खाने छे रंग बदली लाई काना कायी कोरो से अप्पनो रंग बादलों से खाने है। का ना कये को रे वायरा का च बुरा बुरा गोता खोरे ने। का ना कये को रे की अपनों रंग बदले लायकी। काये ना तो खाने है पीनो तूसले जायी ती नीरलो निर्लो हो जायी। टी हर्लो पूरो देखायी नी की यो का ना जानवर से यो एसबी योही है।